Mul um joba pulm ärq olnuq ja mul oll' pulmareis pulma asõmal, ja sis väikene pidokõnõ inne tuud. Et <hesitation> kuma saanuq tuud vahtsõst tetäq, sis ma tennüq sammamuudu, et olnuq hoobis pulmareis ja määnegi väikene pidokõnõ sääntsile kõgõ lähämbile inemiisile. Tuu olnuq mino jaos ideaalnõ.